واش تقدر تعوم وتركب البيكالات، شحال كان عندك من عام فاش تعلمتي دير هاد الحوايج، وشحال درتي ديال الوقت باش تتعلمها؟